हव मोके पता है में हमेशा बढ़िया तोफा चुंथो सबकर लिए। मोके बचपन से सबकर तोफा लाये बार बोलथे सब। ते अभी जानत हस, काहेकि ते अभी देखत। हस अगर तोर बर भी मोके बोलबे की कुछ लेना है। तो तोर बर भी कुछ ले लहू मे।